ايه طبعا يعني دور الفن <hesitation> قديما وحديثا معروف جدا ان هو بيكون مؤثر تأثير ايجابي او سلبي على حسب الرسايل اللي بيحملها هدا الفن يعني مثلا التمثيل ممكن نعتبره كنوع من انواع الفنون اذا كان بيحمل رسائل تربوية واخلاقية <hesitation> للمجتمع <hesitation> ومراقب جيدا فهو اكيد وبلا شك بيكون محسن للذوق العام.